Baksa mal mata rok twui o himui mano tei abo rok wngkha water strider basilisk tei twui ni beng. Water strider khe kaisa twui ni yong tei bini chikon kolog yakung ni bagwui twui o klaisa khe himui mano. O yong hayung kwrwngwui twui o manthogo jemon pukhri tei twuisa rogo. Basilisk lizard khe twuisa no himui par khai manma bagwui jotobai sinijak. O mal mata twui o himui tei twui yogwui bo mano. Amtwui khe twuisa par khlai manma bagwui bo kwbangma chopropnai mal mata rogni yakni klaisa khe yogwui mano. Beng ni kaisa jaat bo twui o humui tei khachigwui mano. Omo bai bo bini chamung no romaui mano jemon chikon chiokn aa tei youngsa kuksa.